<hesitation> Ekyokunywa kyangye eki ndakunda <hesitation> nyowe ndakunda obushera, haza obushera <hesitation> wayenda kubukora orabukora oti, ekyokubanza kyabyoona orabanza ohinge omugusha gwaawe, reero omugusha waamara kuteera embibo, ora- orateera embibo zaawe, zimere, ozibagarire, <hesitation> wamara kubagarira omugusha, gukamara kukura, <hesitation> oragusharuura, oguteeke nka ahambuga, oheze oguhuure, wamara oguhuure, waheza kuguhuura oragwiinika ote muri kashenda, wamara kugwiinika guraba guriiragura mbwenu aho niho oraba ogira ki, gwameera orareeba ngu gwamera, Oshube oguteeke aha mushana <hesitation> kugira gwoome, waheza oragutwaara aha kyooma kugira ngu otungemu esaano, <hesitation> waheza okwaate esaano ogiteekeke mumaizi reero ogite ahamahega ogume oravuruga, otiire ahamahega so wagumizamu oravuruga hanyima oratunga akashera kaawe kaboniire orabaasa kukabiika ebiro nka bishatu ninga bina kurugiirira akashera aku orenda, waaba orenda akaranuriira orakanyweeraho, waaba orenda akarashariira orakabiika ebiro nka bishatu.